Ñe yaani bisgo, bimada hihiilna, btooti njali ma ubiiŧam bo, gdib bómbog gí. Uhúra túsur bingi yaa mo, ggíd, dong wembe uhihiili gembe, a bere wi maawi win balutale. Nda ato a gíti wembe nda añite ataan, so uhúri yaa wilaa ggemma, bindoŋmate; Dong wembe gi hiili ma gi, hamma ggoŋ fana gíw.